Allor eh <hesitation> 'a felicità è 'na cosa ca nun s' pò paragonà 'a nu moment 'a n'ato. Mo diec'ann fa, cinquan'ann fa, soprattutt p' nu creatur pecchè è 'na cosa soggettiva e nun può dipendere da n'epoca in particolare, a meno che non si parla 'e cient'anni fa ca c' stev 'a guerr e allora là è nu poc chiù particolare come periodo, però è 'na questione di come si vive l'infanzia, di come si sta in famiglia, 'na cosa che dipende d' 'a compagnia, come si sta cu 'a gent, cu 'e genitor, cu 'e cumpagn, però nun si pò descrivere. Dicimm che è vissut diversamente 'a vita a mo, 'a tecnologia, ci stanno modi nuovi 'e sta insiem, s' pass chiù tiemp cu 'o cellular, si pazzea cu 'o computer, so modi diversi, però nun si pò dicere che prima erano chiù felic o no. Prima magari si stev, si truvavan dint 'a nu giardin, dint 'a nu cortile, si jucav a pallone, si facevano 'ate cose, però non è che so, so <hesitation> modi differenti da 'a felicità. Però sicurament era più facile comunicare, si si creavano rapporti pecchè, prima nun ci steven sti tecnologie, quindi nu cellullar, o se si scriveva adderet a nu schermo era chiù facile pò a parlà, a fa amicizie, e quindi rimaneva 'o contatto, 'a chiacchierata, si discutev 'e chiù. E mo s'è perso nu poc chella cosa lì. Però nun penso che s' pò da 'na descrizione definitiva p' dicere, 'e tiemp, 'e tiemp viecchie come si teness sissant'anni p' dicere prima sì e mo, mo nun si sta chiù buon. <hesitation> è diverso, magari dint' 'o futuro cambierà ancora 'e chiù e si dirà 'o duemilaevintisej, e vinticinc si sta meglio 'e mo. Quindi <hesitation> nun s' pò da 'na risposta definitiva a 'na cosa 'e chest. Ij so stato furtunat che aggio vissut miezz, diciamo a chistu periodo e teng trent'anni giust giust, quindi ho visto chest passagg, aggio vissut 'o passaggio da quando si stev sul ij cu te, quann ero creatur tutt quant insieme a mo appunto ci truvavam dint 'a stessa sala, a diec 'e nuje. Stann tutt quant cu 'o cellullar p' di e accussì passamm 'o tiemp, è <hesitation> 'na situazione diversa, ma appunto nun s' pò dicere che nuje nun stamm buon.